आजकल ता भई बालोँ बारा हम क्या ब्वोल सकन जेगी जन मर्जी ची तनि कलर कर दयोंडा मैन कलर ता काला छिन अर सफ़ेद छिन अर ज़रा-ज़रा केगा सुनहरा-सुनहरा वोना अर ब्राउन ब्राउन जन ववोन्दा वी कलर ची मैन और ता जेगी मर्ज़ी जन ची आज ब्यूटी पारलर मा जेक वनि कलर कर दयोंडा।